ùfan ãmi ibañ ẽsetãn etti iko̱ ẽbaha yien sã ãde ñkpekẽkũd nkpo̱ ñte tibe kẽ ẽti ñna kẽtañg m̃me ũfan ãmi, ñte ñkpo̱ Ãtibéké mi ñte ñkpo̱ ãtibekẽ m̃i ñte ñkpo̱ ãtibekẽ m̃mi, m̃mekẽ tãn ñgu̱ok m̃me ũfan ãmi m̃mo̱ ãko̱p s̄itibe li ñi ika ũfa ãmi ẽsetãn ẽtti iko̱ elia̱na̱ yieṉ, s̄adẽ ãmi ñlilùho̱ ugwem̱ ñsu, ñio̱ko̱ ñlu ũgwem ãkud ãdia ikpo̱n, ñluko̱ nlũ ũgwem s̄ede ñkpejũd ñkpo̱ ãmi ñdidip ãnna ñtan ñkpo̱ ãmi, ke fẽrrifẽ ñtang ñgwo̱k ũfan ãmi ãde ãnye ãnu̱n akem̃e ãnam ñkpo̱ ãde ãma ãkenam nkpo̱ ãde ñne ãguo̱ho̱, ũfan āmi ãde ãnna ãjem ètti iko̱ ãbaha ȳien, ñte kpe kaka ãgwo̱ ko̱pse ũfan ãmi ãkenam ãno̱ mi. Ke ekpei d̄ehe ãnye, imo̱ ikpiko̱bo̱ ñkpo̱ ãde, k̄piko̱mo̱ ãde kũfo̱k Awasi, mm̃e ñkpo̱ atibe ãnna ñtan ñgwo̱d ãgwo̱ kẽd ãdede, ãdedẽ ũfan ãmi īdede, ãnña ntang āgwo̱ ãkude ȳien a̱la atang ẽtti iko̱ alian ȳien. Amalinuko̱ itang ẽtti iko̱ īlian ȳien, ñlo̱ho̱ ãnye inuko̱ íde ãma ẽtti ñkpo̱.